د غاښونو کریم د دې لپاره کارېږي چې د غاښونو پاکولو، قوي کولو، او د خولې د روغتیا ساتلو کې مرسته وکړي. دا کریم د غاښونو برُس سره یوځای کارېږي او د پاکولو اغېز یې څو برابره زیاتوي.